Малайзия дар гузашта маркази муҳими тиҷорат дар минтақаи баҳри Ҷанубу Чин буд. Шоҳигариҳои қадим бо тоҷирони араб, чинӣ ва ҳиндӣ робитаи зич доштанд. Забон ва фарҳанг аз ин омезиш таъсири калон гирифтаанд. Баъдан, ин сарзамин зери ҳокимияти Бритония қарор гирифт.